Harilikku omletti, no kuis tuud tiit? Lüüt lihtsält muna katski, lüüt segämini vai esiki vatulõ, ku tahat. Piimä võit ka sisse pandaq vai midägi muud, maitsõainit, ja sis panõt panni pääle. Ja sis võit viil pandaq maitsõainit ja suula. Võit ka määntsitki asjo pandaq sinnäq sisse viil, köögivilätükke vai, vai midä tahat.